Tovuqni pishirishda avval uni tuz va ziravorlar bilan ta'mlab, pechda yoki tovonda pishirishimiz mumkin. Tovuqning to‘liq pishganiga ishonch hosil qilish uchun ichki haroratini tekshirishimiz mumkin.